அமெரிக்கா உணவு கலாச்சாரம் மிகுந்தப் பரப்பில் பரவியது. அதன் உள்ளாட்சி பகுதிகளில் பல்வேறு சுவைகள். மற்றும் உணவுக் கலவைகள் காணப்படுகின்றன. தெற்குவசப்பட்டு பங்குகளில் பார்பிக்யூ பிரட். வர்ச் பிட்ஸா போன்றவற்றைக் காணலாம். எங்கும் பட்டர் சிக்கன் பேக்கன். மற்றும் ஆப்பிள் பை பிரபலமான வகைகளாக. உள்ளன.பெரும்பாலும் புரேட் வர்ச் பிட்ஸா. பார்பிக்யூ ப்ரெய்ட் சிக்கன் பாட்டர் பை. போன்றவை பொதுவாக பரிமாறப்படுகின்றன. அமெரிக்க உணவு அதிகமாக சால்ட். பாட் மற்றும் சகரால் நிறைந்துள்ளது.